Ndei yamonde yande piru mbove. Yamoingué yandepiru ipitape jaema jayave yavai a oike yandepi yandepirupe jukura, i kua, yaiporu oime ñanoi yave.